Sarotra be ilay hiala amin'ny tontolo nomerika na hoe resaka teknôlôjika satria ilay zava-misy iainana amin'izao zagny efa hoe tegna miankin-doha tanteraka amin'izay zagny ilay olombelogna. Dia sarotsarotra ihany zagny raha amina hoe hiala agnatin'ny resaka fivoarana agnatin'ny tontolo nomerika zagny. Fa raha ôhatra ndraiky hoe resaka asa ohatra hoe tsy ilana resaka teknôlôjia ohatra hoe asa tagnana zao ohatra, tsy dia mila, tsy mila resaka hoe teknôlôjia zagny dia tsy olagna mihitsy. Fa raha hoe zavatra mifandraika amin'izay, dia tsy, tsy tafavoaka fa tsy maintsy mirona amin'izay fôgna.